Fomba anatonoana legioma anaty lafaoro ndreka de a sasana sara legioma a de tetehinao ohatra hoe karoty mbana baranjela de ataonao alahatranao ambony plateau iny izy a de rarahanao sira de ataonao manaka bisika de ataonao epice zegny tianao de asofokanao anaty lafaoro akao amizegny izy a de izy io sy de sara atao ela laotra de ararahina maso matetika izy de vita.